<hesitation> لما نكبر ونعجز انفضل ان انا نكبر قبل شريكي وقبل جوزي طبعا مش بعجه لاني معنديش قدرة على تحمل الفراق والبعد. خصوصا لما يكون الانسان دا جوزي يعناي. طبعا خصوصا بعد االعمر دا كله من الود والحب والاحترام والسكينة والتفاهم. منقدرش فجأة نتخيل ان هو مش موجود في الحياة. فنتمنى نموت قبله مش هو اللي يموت قبلي. مش عايزة نعيش للحظة داي ولا نستناها ولا نشوفها.